أنا أفظل إني أستكشف المحيط، والسبب إنه أحس إنه بستفيد أكثر، وأستكشف أجياء- أشياء يعني أجمل، عندي فضول أعرف محيطي أكثر من ما عندي فضول إني أستكشف شيء خارج المحيط اللي أنا أعيش فيه، وال- المحيط هو اللي يؤثر على حياتي سواء سلبا أو إيجابا، عشان كذا يعني بختار إني أستكشف المحيط.